Sukaaɓe kam so a hoosii ɓe duuɓi cappanɗe jowi caaliiɗi e sukaaɓe jamanu meeɗen jooni, a taway ɓe duuɓi <hesitation> caaliiɗi ɗin, ɓe burii heɓki <hesitation> weltaare e ko nanndi non. Sabu wakkati ɗum woodi pijooji noone-noone pijooji. Wooodi <hesitation> nokkuuje to ɓe njahata ɓe peerwa. Ammaa jooni a taway fiiji ba ɗi famɗitii, nden fiiji ɗin fuu so"aama dijital non.